खाणु बणोंदी बगत ज़ब कभी कभी सब्जी फुके जांदी त कढ़ाई पर दाग लगी जांदीन। ये दाग थें साफ करना कू सबसे आसान तरीका च पैली वी कढ़ाई थें पाणी मा भिजोण थें रखी द्यावा । फिर अच्छा वाला बर्तन बार या नीम्बू का रस थें स्क्रब पर लगैक ताकत लगैक कढ़ाई साफ करे जै सकदी।